يعني ما نطيق نقول خمس اشياء اكل وشرب و فدمبايل أو لابتوب او شي تطيق انته تتابع بينو أو تستنتج بينو شغلات تحاول تصل ل شغله حلوي اكتشاف حلو ما تقعد بس تصفن وما تنجز شغله بحياتك تنجزلك عالاقل شي شي بسيط علم تنتفع بينو